piltur á nítjánda ári fær ekki lyf við alvarlegum

vegna þess að hann er orðinn átján ára hann segir að því fylgi mikil reiði og sorg lyfið var samþykkt fyrir börn níu manns fullorðnir og börn drukknuðu þegar flóð færði íbúðarhús á Sikiley á kaf í nótt vonskuveður á

þrjátíu að bana á síðustu dögum skipið Fjordvik sem strandaði í Helguvík í fyrrinótt verður ekki dregið inn í höfnina óttast er að það sökkvi í innsiglingunni og hindri eldsneytisflutninga fyrir Keflavíkurflugvöll túlkur flóttafólks óttast að einangraðir minnihlutahópar verði til ef íslenskukennsla verður ekki aukin fjölskylda sem flúði frá Írak segist hafa takmarkað gagn af bóklegu námi mest lærist af hefur verið samþykkt fyrir fólk átján ára og yngra piltur á nítjánda ári fær ekki lyfið og segir að því fylgi mikil reiði og sorg móður hans finnst að það ætti að leggja allt í sölurnar til að þeir sem þurfa fái lyfið Þorsteinn Sturla verður nítján ára í næsta hann greindist með SMA alvarlegan taugahrörnunarsjúkdóm fljótlega eftir fæðingu lyfjagreiðslunefnd samþykkti nýverið

lyf sem er notað við meðhöndlun

móðir hans segir að biðin eftir að lyfið hafi verið samþykkt hér á landi hafi verið löng sem foreldri

þú horfir upp á barnið missa getu þegar hann hætti að geta lyft höndunum þegar hann hætti að geta haldið höfði

hætti að nærast

þetta er enn eitt sorgarferlið að hann fái þetta ekki hann missti af þessu bara fengið lyfið Þorsteinn Sturla þarf hjálp við allar daglegar athafnir sem hann segir hafa

haft mikil áhrif á sjálfstraust hans hann varð fyrir miklum vonbrigðum með að fá ekki lyfið þetta var ekki svakalegt sjokk en samt mjög erfitt og Sveinbjörn Gizurarson prófessor í lyfjafræði segir að ekki sé búið að framkvæma nauðsynlegar rannsóknir á gagnsemi lyfsins á fólki eldra en átján ára tvö börn sem eru með sjúkdóminn hér á landi hófu meðferð á föstudaginn læknirinn þeirra segir að þetta sé eina lyfið sem

hafi beinst að börnum börn sem hafa verið á lyfinu fái að nota það áfram eftir að þau verða átján ára þetta er í raun og veru algjör bylting fyrir þennan sjúklingahóp og mjög mikilvægt fyrir lífsgæði þeirra og horfur eins og staðan er í dag er lyfið samþykkt fyrir þá sem eru yngri en átján ára það er í samræmi við Norðurlöndin það hefur sýnt sig að það hindrar framgang sjúkdómsins að einkennin ágerast

ekki þegar lyfjameðferð er hafin í svari Óttarrs Proppé fyrrverandi heilbrigðisráðherra við fyrirspurn núverandi heilbrigðisráðherra í fyrra kom fram að lyfið væri það

dýrasta í heimi og að einn skammtur kostaði tólf og hálfa milljón íslenskra króna og meðferð í eitt ár allt að sjötíu og fimm milljónir króna lífslíkur þeirra sem greinast með

komið lyf þá finnst manni að það eigi að leggja allt í sölurnar til að einstaklingurinn fái lyfið svo er spurningin um hversu mikils virði er eitt mannslíf

tólf fórust í flóðum á Sikiley í nótt þrjátíu hið minnsta hafa látið lífið í fordæmalausum víðs vegar um Ítalíu undanfarna daga götur á Sikiley breyttust í beljandi fljót eftir mikla rigningu í gær í úthverfi borgarinnar flæddi á yfir bakka sína og færði heilt einbýlishús í kaf níu drukknuðu innandyra þar á meðal börn eins og þriggja ára faðir annars barnsins komst lífs af þar sem hann var úti að viðra hundinn og leitaði skjóls uppi í tré nágrannar sluppu naumlega þrír til viðbótar fórust þegar flóð hrifu bíla þeirra með sér fjöldi fólks þurfti að flýja heimili sín á eyjunni í nótt

aftakaveður hefur herjað víðsvegar um Ítalíu dögum saman mikil rigning og rok og hefur annað eins ekki sést í hálfa

öld með dauðsföllum næturinnar er ljóst að þrjátíu að minnsta kosti hafa látið lífið vegna veðursins og tjón hleypur þegar á hundruð milljónum evra karlmaður var í dag í Héraðsdómi Norðurlands eystra úrskurðaður í nær mánaðarlangt gæsluvarðhald vegna

við Geislagötu á Akureyri síðdegis í gær maðurinn er talinn hafa stungið mann eftir

út við útibú Arionbanka við húsleit lögreglu á heimili mannsins fannst blóðugur hnífur sem hafði verið falinn maðurinn sem var stunginn fór í aðgerð í gærkvöld og er ekki talinn vera í lífshættu hafnaryfirvöld í Reykjanesbæ vilja ekki að skipið

sem strandaði við Helguvíkurhöfn í fyrrinótt verði dregið inn í höfnina óttast er að það sökkvi í innsiglingunni hindri flutning á

og setji þannig flugsamgöngur í uppnám liggur skorðað utan í grjótinu í

við Helguvíkurhöfn hollenska útgerðarfélagið sem á skipið hefur ráðið hollenskt björgunarfélag

til að undirbúa það að koma skipinu burtu það var unnið að smíði þessa

klukkan átta í morgun

klukkan tuttugu mínútur yfir níu var hann svo tilbúinn tveir fulltrúar björgunarfélagsins

fóru um borð í skipið í morgun til að kanna aðstæður eftir hádegi var

lokað af fyrir fjölmiðlafólki það var svo ekki fyrr en seinni partinn sem ráðist var í framkvæmdir áður en nokkuð verður hreyft við skipinu þarf að dæla olíunni upp úr því en rúm hundrað tonn af olíu eru í skipinu það er nú fyrst og fremst til að draga út áhættu á umhverfisslysi ef allt færi á versta veg eitthvað af olíu svonefndri skipagasolíu hefur lekið í sjóinn hvers vegna var ekki notað tækifæri og dregið út á flóði í dag

menn vita ekki hvernig ástandið á skipinu er það á eftir að kanna það betur

hvort það er mikið af götum eða hvort það er eitt stórt er hætta á að það sökkvi það er vissulega ein sviðsmyndin er okkur sagt

hefur séð um að halda föstu utan í við myndum vilja sjá núna er að skipið verði hreinlega bundið fast í þeirri stöðu sem það er því ef vindar snúast eða breytast

þá gæti

af stað og það viljum við ekki er komin einhver dagsetning á hvenær þetta skip verður fært í burtu héðan

í nokkra daga já það gæti þess vegna verið einhverjir hafa sagt að það ætti að kippa því hérna inn í Helguvík hafnarstjórinn er alfarið á móti því því Helguvík er eina olíuhöfn landsins núna það er allt flugvélaeldsneyti afgreitt hérna í gegn ef allt færi á versta

í innsiglingunni eða í Helguvíkurhöfn þá væri flugumferð til og frá landinu í hættu stefnt er að því að draga skipið inn í Keflavíkurhöfn eftir tvo daga verður kosið til þings í Bandaríkjunum en það eru ekki þingmenn sem mest ber á í kosningabaráttunni heldur tveir karlar sem ekki eru í framboði Bandaríkjaforseti og forveri hans í starfi þegar forseti lætur af embætti í Bandaríkjunum er hefðin sú að hann látið lítið fara

einu afskiptin af stjórnmálum séu snyrtilegar stuðningsyfirlýsingar við tiltekna frambjóðendur Barack Obama hélt sig við þetta þar til í haust þótt kosningarnar núna á þriðjudaginn séu þingkosningar er enginn jafnáberandi í kosningabaráttunni og Donald Trump sem þeytist milli kjördæma þar sem

eiga á brattann að sækja og heldur risastórar

Obama nú sá sem oftast sést á kosningafundum og hann skefur ekkert utan að því þegar talið berst að eftirmanni hans í embætti það

kemur kannski ekki á óvart að Trump hefur ekki látið þetta kyrrt liggja

Ingólfur Bjarni Sigfússon er í þessi afskipti forseta og fyrrverandi forseta eru óhefðbundin

skila það er spurningin það er rétt að þetta er óhefðbundin en það virðist ekki skipta neinu máli í

Írak sem búið hefur í Neskaupstað í átta mánuði er sammála um að mikilvægast sé að læra íslensku til að þeim farnist vel ekki sé þó endilega best að læra tungumálið í skóla heldur með samskiptum

við Íslendinga fjölskyldan kom til landsins í lok febrúar og var hluti af hópi kvótaflóttamanna vinnur í eldhúsi sjúkrahússins í Neskaupstað hún talar enga ensku og hefur fengið íslenskutíma en þeir eru ekki nóg

níu ára og fær sérstaka íslenskukennslu í grunnskólanum hún er heppin því í skólanum er ekki þverfótað fyrir spjallandi vinkonum og hjálpa henni mikið í blokkaríbúð búa afi hennar og amma

en það takmarkar tækifæri þeirra til að umgangast Íslendinga og læra þannig íslensku útlendingum heldur líklega áfram að fjölga mikið á Íslandi á næstu árum túlkurinn þeirra

ef íslenskukennsla verður ekki aukin og nýbúar hvattir meira til að læra

tungumálið minnihlutahópa minnihlutahópa hingað og þangað sem er ekki gott fyrir okkur á Íslandi aðalmálið er tungumálið

eigum við ekki alvöru kerfi til að kenna íslensku fyrir innflytjendur og flóttafólkið það er ekki neinn fastur rammi utan um tungumálakennslu það

höndum hvers og eins sveitarfélags hvernig er staðið að tungumálakennslunni en það er lagt upp með ákveðinn fjölda tíma sem fólkið á að fá og við reynum að mæta því ýmislegt fleira má gera en að skylda fólk á skólabekk í Fjarðabyggð er þar sem vinnufélagi tekur viðkomandi undir sinn verndarvæng fólk virðist njóta þess að gauka orði og orði að nýbúum bara ef tækifæri gefst

fyrst og fremst að tala íslensku ekki skipta yfir í ensku það gagnast ekki leiðin inn í samfélagið

og leiðin inn á vinnumarkaðinn er íslenska Þorleifur Örn Arnarsson var í gærkvöld útnefndur leikstjóri ársins í Þýskalandi verðlaunin fékk hann fyrir leikstjórn á verkinu

Þorleifur samdi

í félagi við Mikael Torfason sýningin skiptist í tvo hluta sá fyrri fjallar um upphaf og sköpun heimsins þar sem flakkað er á milli Völuspár Snorra Eddu og

sagt að seinni hlutinn sé nokkurs konar saga mannsins jafnvel nútímamanns sem á enga guði lengur og um leit hans

springur svona út enn á eftir að skila um fjörutíu þúsund

eftir að hætt var að rukka í Hvalfjarðargöngin framkvæmdastjóri Spalar hvetur fólk til þess að skila inn lyklum og áður en frestur rennur út fyrirtækið Spölur heyrir brátt sögunni til eins og flestir vita var gjaldtöku hætt í

fyrir um mánuði síðan starfsmenn Spalar eru þó enn í óðaönn að taka við

og ónotuðum

á skrifstofu Spalar á Akranesi hrúgast inn heilu kassarnir af

þetta er þó aðeins hluti þeirra hvað voru margir lyklar í umferð þegar hætt var að rukka þeir voru svona rétt rúmlega fimmtíu þúsund sem voru í umferð ekki að verða komið svona um tuttugu prósent af þeim til baka til okkar viðskiptavinir Spalar fá þrjú þúsund króna skilagjald fyrir lykilinn og inneign endurgreidda af

sé hún til staðar þá er hægt að skila inn ónotuðum sex hundruð þrjátíu og fimm krónur fyrir stykkið lokafresturinn er til þrítugasta nóvember þannig að best væri að fólk drifi sig í að skila anna hefur starfað hjá speli í nær tuttugu ár hún segir skrítið að leggja niður fyrirtækið sem hún tók þátt í að byggja upp ég er búin að vinna hérna síðan í febrúar níutíu og níu

vera mjög skemmtilegt og gaman og góður vinnustaður en vissulega er það svolítið skrítið að maður er í rauninni að pikka þetta allt í sundur aftur og þetta er allt að fjara út en það var svo sem alltaf vitað að þetta væri svona þannig að jú það er eftirsjá en líka bara gaman að hafa tekið þátt í þessu öllu sjúkrabílar voru kallaðir út nær daglega í síðustu viku vegna fólks sem

í Nauthólsvík margt sundfólk er að taka sín fyrstu sundtök í sjónum og áttar sig ekki á hættunni sem fylgir kólnandi veðri sífellt fleiri stunda sjósund sér til heilsubótar

getur þó haft þver öfug áhrif á heilsuna ef ekki er farið varlega fyrir nokkrum árum voru nokkrir tugir sem komu segir sig sjálft að þegar aukningin verður svona mikil þá er aukin hætta á því að fólk fari sér offari offari lofthiti í Reykjavík í dag er rétt yfir frostmarki og sjávarhiti rúmar þrjár gráður

að fólk sé ekki lengur í sjónum en sem nemur tveimur mínútum á hverja gráðu sjávarhita í dag eru það sex mínútur sjórinn er aðeins kaldari núna en venjulega á þessum árstíma helstu einkenni ofkælingar eru svimi og yfirlið og einstaka sinnum brjóstverkir að sögn yfirlæknis bráðamóttöku Landspítala greint var frá því á Vísi í gær að

nær daglega í síðustu viku hafi þurft að kalla til sjúkrabíl vegna

reynslumikið sundfólk leggur sig fram um að leiðbeina byrjendum en það er hægara sagt en gert núna núna er þetta nánast orðið ofviða er ekki átaksverkefni það er gert af ró og yfirvegun og fara eftir ákveðnum reglum og ef fólk gerir það þá

segi þá fer allt vel í Nauthólsvík eru opin fjóra daga í viku yfir vetrartímann nokkra klukkutíma í senn Hinrik segir að sá tími henti ef til vill ekki öllum

til að fara að synda þrátt fyrir að vera ekki nógu vel upplagt ef það væri rýmri opnunartími þá held ég að þessu myndi fækka norski osturinn Fanaost er sá besti í heimi hann fékk fyrstu verðlaun á Alþjóða sem veitt voru um helgina sá norski sigraði á heimavelli enda alþjóða

hafa verið veitt árlega í áratugi og eru stundum kölluð heimsmeistarakeppnin í ostagerð í ár í Björgvin kepptu þrjú þúsund

fjögur hundruð sjötíu og tvö ostar af öllum stærðum gerðum og brögðum frá fjörutíu og einu landi tvö hundruð manna alþjóðlegt

skera úr um sigurvegarann með ítarlegum bragð og og þá að veðri það lægir víða í kvöld en víða

dálítil él

eða breytileg átt gola eða kaldi á morgun og birtir

frost víða núll til fimm stig en sums staðar frostlaust við ströndina Hrafn

Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir Einari Erni Jónssyni

í úrvalsdeild karla í handbolta sýndu mikla þrautseigju í sínum leikjum í dag Alfreð Finnbogason er kominn með eitt hundrað deildarmörk á erlendri grundu á sínum ferli og á Englandi harðnar

vegna þess að hann er orðinn átján ára hann segir að því fylgi mikil reiði og sorg lyfið var samþykkt fyrir börn níu manns fullorðnir og börn drukknuðu þegar flóð færði íbúðarhús á Sikiley

í nótt vonskuveður á Ítalíu

orðið þrjátíu að bana á síðustu dögum skipið Fjordvik sem strandaði í Helguvík í fyrrinótt verður ekki dregið inn í höfnina óttast er að það sökkvi í innsiglingunni og hindri eldsneytisflutninga fyrir Keflavíkurflugvöll túlkur flóttafólks óttast að einangraðir minnihlutahópar verði til ef íslenskukennsla verður ekki aukin fjölskylda sem flúði frá

Írak segist hafa takmarkað gagn af bóklegu námi mest lærist af samskiptum þessum fréttatíma er að ljúka næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl